Alura le verdüre i cunservu dipend da che verdüra, la salada ad ezempi për pa fela ven-i fiapa la cunservu ënt ël frigo, mentre le tumatiche, i cusot, i puvrun e tüti i aute verdüre a s'pölu cunservese se entere fora dal frigu e a s'cunservu për ën bel po dë di